toh a yid a wadal issafi sai ko a paddate haa bangal aran ni defe paper sai bindirgol sai a binda ko paddata shodata ko naftirtaa himbe ni waarata himbe don yaamata yamdu si pad binda binda saiburtinam cede mei jaahan soode toh a timmini burtingo cede mei sai mbendaa haa doo mei may be ko himbe fere warai a waadai lissafi no dhum gharai no sai bedda haa doo sedda sai en jaaha pad non-non soodu sai toh timmini bangl mei ghadalissafi mei sai ghada lissafi a andai noi o'n paddidaa